حاول تحدد وجت نوم، وإنك تصحى بوجت ثابت كل يوم، يعني حتى في العطلات، يا أخي جبل النوم بساعة <hesitation> لا تمسك الجوال وتجنب الشاشة حج التلفزيون. الأجهزة الإلكترونية والأشياء هذى حاول تتعرض للشمس بشكل مباشر يعني بدرى على طول بعد النوم، بعد الصحيان من النوم على طول يعني عشان جسمك يفهم إن اليوم بدأ.